La hanao chocoat koa zay, dafa misy hazo cacao zay gnagny la, misy voany borbory godadasiny zay da aay i vor-i voany tsy boribory moa zany fa ovale, igny alay tamin'ny hazo tegny la vakia da mbo misy voanya vao koa antin'nigny ao, alay a ahely, vita hely igny e; da fermentena, da vita fermentenao igny e, da amboarinao da esorinao atao amizay da totoy nao da vita totonao igny <noise> a mahzo poudre chocolat anao a poudre chocolat iny amizay koa ro anaova chocolat.